Kô karazan̈a folera ndraiky, misy rôzy ôhatra, dalia, pika, lisy, glaely, bely dio zoro, kapiosiny, ôrkide, pômy damoro, Lily, benja.